معايا اللي هيركز كويس معايا لآخر الحصة أنا هسأل في آخر الحصة سؤال واللي هيجاوب عليه هديله شيكولاتايه كبيرة، واللي مش هيركز وهشوفه سرحان طول الحصة هكلم ولي أمره يعاقبه وممكن كمان ياخد رفد أسبوع من المدرسة، يلا ركزوا معايا.